<hesitation> Fagna- lampe de poche lampe de poche misy ny atao hoe torche de misy de lampe de poche, lampe de poche zany le eritreretintsika le atao agnaty paosy de mandeha igny fa torche zany tegna marigny <hesitation> rahabe araiky kakazo araiky de andianagna arehetigny de matetiky igny ampiasain'ôlo mangala mendry.